Izy koa aminakà edy ten̈a ny tsara mandeha dia vity lavitry zen̈y. Izy kà zen̈y ten̈a ny misy amy ziôty, ten̈a ny tsara. Fôtony zen̈y ilain̈y zen̈y raha io amy fahasalaman̈a. Aviô koa zen̈y ilain̈y zen̈y amin'ny andrany fivoaran̈a ziôty olo zen̈y efa piresiky mandeha tômôbily fo kay ilain̈y e. Tsara mandeha dia vity.